بصراحة ما قد مرة -ركبت- <hesitation> تعلمت السباحة من أنا وصغيرة، ممكن إني أكون ركبت الدرجات، ممكن <hesitation> اتعلمتها بعمر صغير جدًا مع إخواني، مع أصدقائي، واحنا صغار مع خوياني، <hesitation> تعلمتها من صغرى من ثلاثة سنوات ، أو ممكن أكثر لدا الحين استخدم الدراجات.